La tena <...> misy tokoa ñ'olo miasa fe tsy mitaamby zany ii tsy mitamby, tsy mila raha ho ñ'azy manokany avao ñy tombotsoa fa ho ñan'olo iaby. Manahaky ñ'olo taloha zao manaoo asa, hiaroa reñe, manahaky ñatao hoe "rima"; lafa teña manao rima zay raha hiaroa zay, manahaky olo mamofoky vary reñy zao, manao rima, vita ñ'asa, samby mana ñy tombotsoany.